leddi Swazilannd ni mi annda ko ɓe ɓuri yiɗugo ko koɓe nyaamata ko 'ko kuma' nyaamndu taarihi wuro maɓɓe ko al'aada nyaamndu wuro maɓɓe may mi annda soosay 'gaskiya'.